मान्सको सासलाई दुर्गन्धित पाड्या अथवा गन औन्या खास खन्याकुरा ये प्रकार छन्। जस्तो लसुन भयो, लसुन खाइगया मुख नट्टी गन औन्छि, तसोइ प्याज, और दुध, दै, खाइवटे मुख नधोइग्यावटी अथवा कुल्या नगर्याबती तैले लै सास गनुन्या खालका समस्या धेकिनान। तसोइ पिन्या पदार्थ भया, कफि भयो, तसोइ सराव जसा चिज भया, र मासुजन्य पदार्थ भयो, रातो मासु भयो, माछा भया र पर्चुन गन्य माछा भाया तिनले मुख गनुन्या सम्भावना बडुन्छ, तसोइ विभिन्न खालका मिठाइ, मिठाइ खाइ ग्या बाटे खासमा मुख गन त औन्या नाइ हो, तबलै मुख निकरी साप नगरि ग्यावटि तैले मुखलाई चाई गन औन्या बनाइदिन्छ ।